الحيوان اللي اقدر اقول انه ممكن يمثلني ويمثل شخصيتي <hesitation> هو حيوان الدولفين، لأنه <hesitation> مرة ودود ولطيف ومع كل الناس وحيوان اجتماعي، يحب يتعامل يعني مثلا مع البشر يعني غير جنسه او لكن يساعدهم كمان، يعني أنا قد شفت فيديو وكذا أنقذ أحد كان بيغرق، و يخلي الناس كمان تركب على ظهره زي كذا، فهو شخصية لطيفة مع الجميع وانا احبه صراحة.